Kua marandupe, mbaeti aikua vaera jeta jae, jeñoma jaeta, heladito, ˂hesitation˃ kaguiyi, kutigui postre mbaeti aikua, ore roikova Guarani Isoseño mbaeti rou kuaniga, mbaeti roikua rou postre, mbanunga tembiura